Ewa Aminay aty bôka misy feli-morongo zay: hainao feli-morongo zany? _x000D_ Amiteny ampovoany ao raha io ananambo zany, aminay aty feli-morongo zany, raha io zany kôfa, alainao raha io, tapahinao raha io, tsy quoi io na tapahinao e! _x000D_ Vao mainka mampitsiry kôfa tapahinao, donc mampitsiry anazy mintsy raha io kôfa tapahinao sady anao koa mahazo avantage anao mihinana anazy izy koa mahay mitombo. kara zany.